Canadá tien una Estoria que dueli. Los puebrus endígenas huerun obrigaus a assestil a escuelas-residencias ondi se les prevía de palral la su idioma i gastal la su coltura. Estu hue parti duna política d'assemilación brutal que causó muchu penaeru. La Comissión de Verdá i Arreglu de Canadá reveló los orroris d'estas escuelas. Paquí huerun más cucus i pa quital-mus de gastal la nuestra lengua i la nuestra coltura mos dixun qu'era propia de genti inoranti.